اذا كان فيني اختار بين ان يكون الطفل الوحيد او ان يكون له عشرين شقيقة كنت بختار ان يكون لي عشرين السبب ان هافينج ميني سيبلينجس يعني الحياة بتكون مليانة تجارب والتعلم من بعض وتكون دائما في جو عائلي وحيوي كل واحد بيكون له شخصية مختلفة لذلك يكون فيه نوع من التنوع في الاراء والافكار ممكن يصير في تحديات